Akbar mushkila alyam addunya miwajihinna hibas mushkila hil gillit magadal afe fishan gillil magadal afe, al afe kan mallagat shai ke gide billagi mafi, waqit hana tigdar tisawwal iyal, tisaw lom tarbiya kwaise mafi, waqit tilga be iyalak tigar.